Ta baake ñiŋ doofeŋo nafaa warata niŋ a be i bulu, niŋ i wulita somondaa i ñanta i daa boroosi la le niŋ i domorita, i ñanta i daa boroosi la le pasiko a ka mikorooboo le faa kono, ñiŋo kono puru ñiŋ dimiŋo kana i bataandi, ŋiŋ mikorooboo faata, ñiŋo seneyaata ñiŋ dimiñiŋo te i bataandi la.